أول شي بغير أسلوب الشرح، أستخدم الجصص أو أمثلة جريبة من حياتهم، ممكن أطرح عليهم أسئلة تفاعلية أو ألعاب تعليمية، أجدر بعد أستخدم فيديوهات جصيرة تحفزهم، وأهم شي أحرص على التواصل معهم، أسأل عن آرائهم وأنشأ وأخليهم يشاركون في الدرس.